Alas güenas, me pueis hazel un favol? Si no es muchu castigu... Me vó de vagacionis una semana i me perguntava yo si poías passal pol casa en vés en quandu palas prantas regal. No sonin muchas i no son precisus muchus cudiaus especialis, un poquinu d'augua ca dos o tres días namás. Yo te queu las llavis, con tola confiança, i t'espricu ligeramenti quál es quál. Te lo agraecía abondu i si nessecitas qué demientras, me pueis escrevil al whatsapp o llamal-mi. Deque güelva, te vó a cael un detallinu pol favol. Agralecíu!